افضل ان انا تكون عندى قدرة على قراءة العقول وايه <hesitation> السبب ليه لان احب اعرف الناس بتفكر نفس الكلام اللى هما بيقولوه او هما بيقولوا كلام مختلف عن اللى هو فى دماغهم